﻿Eron madaniyati tarixan qadimiy va boydir, u 2500 yildan ortiq tarixga ega. Eron sanʼati, jumladan rasm, haykaltaroshlik va arxitektura juda rivojlangan, shuningdek, shahridagi mashhur shaharlar, masalan, Isfaxon va Shirozda o'z aksini topadi.